اللون الأحمر يرمز للحب والشغف ويعبر عن القوة والثقة كمان يستخدم في التحذيرات مثل اشارات المرور في بعض الثقافات مثل الصين يعتبر لون الحظ والسعادة هو اللون الأحمر بشكل عام يثير مشاعر قوية ويجذب تباه بشكل جنوني وخرافي هذا هو الدهور الاحمر.